स्लेट रंग एक ऐसा रंग जो कि मेरे झुके मेरे गुके और मेरे कई तरह के विचार और भावनाय जगा, यह एक ऐसा रंग ओसो जो मके संत स्थिर और थोड़ा उदास भी महसूस करो।